باش نبدل رويضة الخاسرة، غدي نوقف في بلاصة بعيدة على طموبيلات لدايزة، من بعد غدي ندير متلت التنبيه ورا طموبيل ديالي، غنجبد الكريك، طورنوفيس، أو الرويضة الجديدة لباغي نركب، غدي نهز الطموبيل بالكريك، غدي نحيد الرويضة القديمة، غنحل ليها ڤيسات ديالها ونحيدها، غنركب الرويضة جديدة <hesitation> نزير ليها الڤيسات ديالها مزيان، غدي نهبط الطموبيل ونتأكد أن الڤيسات ديال الرويضة ديالي <noise> مزيرين مزيان